E famataranandro na oe montre: da fitaovany raiky indesy magnamatatry e gn'andro zasy e lera izy io .Misy akô fanzaitry telo zay aminazy da e raiky segondra, e raiky minitry, de raiky ora.